Oon, uvi, uñi, komi, o'on, iño, uxia, uñia, óón, uxi, uxi oon, uxi ovi, uxi oñi, uxi komi, chaon, chaon oon, chaon uvi, chaon komi, oko, oko oon, oko uvi, oko uñi, oko komi, oko o'on, oko iño, oko uxia, oko uñia, oko óón, oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uvi, oko uxi uñi, oko chaun, oko chaun, oko chaon oon, oko chaon uvi, oko chaon komi, oko xhaon o'on, iño oko uxhiá chi komixhiko, uvixhiko, uvixhiko uvi uvixhiko uñi, uxhiko komi, uxhiko o'on, uvixhiko iño, uxhiko uxhiá ovixhiko oñia, uxhiko o'on, uvixhiko o'on, uvixhiko uxi, uvixhiko uxhi o'on uxi. Ovii, uxi komi, o'on, iño, uxia, oñia oon, oñixhiko, oñixhiko, oon, oñixhiko uvi, oñixhiko oñi, oñixhiko komi, komixhiko o'on, komixhiko iño, oñichiko uxi, uñixhiko uñia, oñixhiko óón, oñixhiko uxi, oñixhiko uxi oon, oñixhiko uxi uvi, oñixhiko uxi oñi, oñixhiko uxi komi, oñixhiko o'o, oñixhiko iño, oñixhiko uxia, oñixhiko oña, oñixhiko o'on, oñixhiko uxi, komixhiko, komixhiko oon, komixhiko uvi, komixhiko oñi, komixhiko komi, komixhiko o'on, komixhiko iño, komixhiko uxia, komixhiko oñia, komixhilo óón, komixhiko, komixhiko uxia, komixhiko uxi oon, komixhiko uxi uvi, komixhiko uxi uñi, komixhiko uxi komi, komixhiko o'on, komixhiko iño, komixhiko uxia, komixhiko. Oñia, komixhiko o'on, komixhiko o'on ciento.